Kwesi, mikyia wo oo! Wo ho tse dɛn? Mafrɛ wo aa, me nsa nnka wo. Yoo, mirigya nkra wͻ ekyir. Nna mepɛ dɛ meka kyerɛ wo dɛ mepɛ dɛ menye wo kͻ na yekedzidzi wͻ edzidzibea fofor na woebue no. Dapɛn a ͻabɛsen kͻ no, enye me puei ntsi mepɛ dɛ menye ͻwo so kͻ na ndɛ yi, mokͻtͻ ma hɛn nyina yedzi. Ntsi sɛ inya nkratow yi a, hu dɛ ebɛba hͻ. Miridzi kan wͻ hͻ. Wͻbͻ ndͻnsuon a, meserɛ wo, dur hͻ. Meda ase!